ପିଲା କୋ ପ୍ରତମେଂ ଗାଡୀ ଦେ ବସେ ହୈ, ତାକୋ ଗାଡୀ ଵିଶେରେ ସବୂ ଜିନସ ଜନେଵା ଏକ ଟାଇମ ମେଂ ଥୀ। ଡ୍ରେକ, କ୍ଲଚ, ହର୍ନ ସବୂ ଜାନୀ ଚାହିଲା ପରଲୀ ହୈ, ତାପରେ କୋଡୀ କୈତେ ଵିଲେ ଗୀର ପଡୀବା। ତାପରେ ଦାର ପଚ୍ଛର ବସୀ, ତାପରେ ଦାର ପଚ୍ଛର ବସୀ, ତାପରେ ଦାର ପଚ୍ଛର ବସୀ, ତାପରେ ଦାର ପଚ୍ଛର ବସୀ।